A telee b e n bulu le de bari fiili bondoo n buka a nindi wo la komu dinbaayaalu mu i ti, a kana taa a mantoora, saayiŋ n ka tara siiriŋ ne n ŋa komandoo dii a la n ko a ye a dibeŋ niŋ a ye a dibeŋ, n faŋo ye taa n ŋa fiiloolu bondi piriisoo bala duuma, n ŋa faanoo muura telee kaŋ